Bara teo taratara te na komana bean tei minom a moni ean kahi mararoe rakaha nom, a popo tean mata rakaha nana ean kahi mararae nom ean pa moroko va bero bero. Ean na tara nom a meha aha to oha to oha nana eanpa moroko ki nao eve ean re pa va hahaes, va pihan, sue va pihan. Vadadao nao aan inu tean re pa noma bean mararae bata nom. A meha papana bean hiki nom ta moni ean sa ante ha nom tea maraoe, a popo tean kahi hata rakaha nane. Tara tara tean pete kahi hata rakaha nana, o bunobuno tean kahi suun karahu pete nom. Nomana bean tara a berobero aba nomana beori ato bona money mararae rakaha rori sa ante haari tea vakokona binbiin tea tabae na pahena rake rori tea von bona taban vai a mata ge pehena rake rori tea von bona taban vai a mata ge peheha kaokahi bona vaan ore noma teo huum to tei nae ama taba to kahi voon riori bari orepa ma dee voos. A orepa rake tea aan vaovoi koa ge meha papana beori ato bona money orepa rake hee bono meho aba o meho papana he beori ato bona moni orepa vakis. Evehe a tavaan vai to, beara hiki ta moni nomana ei ean sa ante ha nom tea. Tara vamata ean kahi, nomana ei ean sa ante ha nom tea tara vamata ean kahi, suin maan kahi karahu nana ge ean kahi rake nom a tabae to rake nom a tabae to rake noman tea gono evehe ean sa ante hanom tea gono kokora nomana ean toro use <hesitation> ean toro gono a taba bona bean tei minom a money ei bean hiki ta money ean toro tara vahata rakaha nom haik to taba mata. A mata man me kahi tara vahata pinopino nana bara.